<hesitation> wi va̱ ìva, ìva, ìbəl, ìna te i yi unəm va̱ ká̱ oza̱ ka̱ asa̱l- wu va ta̱ pa̱, wa kada va̱ ìva i ya ɓu ka̱ m ɓa ka̱ nung nzhi te a yi pa̱ mmaɓu na ka̱ wò te i swak ɓu ka̱t amma ɓu ya i lan chər i ɓa ìzər ɓu i ya kà̱ yəngən aswal wò wanata nnà kpa ìbəl asaba ká̱ ɓu va̱ ɓu na nri á na kulum te ya ɓu te i yar ayəng pa̱ na o nyam ká̱ á ɓu pa̱ o ya m ɓa ɓu ya ida i yar ayəng ta̱ ka̱ nyam pa̱ ayáng ji wò chit te ga ɓu mwo nri ɓu nak á na, ìna mma wanta nnà kpa a yà pa̱ u saba ká̱ ìna ɓu ìna ɓu saba ká̱ ɓu kang a ya ɓu ka̱ m ɓa ka̱ cho te i íya i yar ayəng ɓu ga te ɓu ɓəl ishi a na ɓu tok asəm á na i nak te uva̱ i ma̱r ká̱ ayəng ta, ndəng nggo ɓu pa ɓu na na uza̱ i wa, nri nggo ɓu ma̱k nri ɓu nak á na uza̱ i ri, ìɓəl ká̱ ìna A yà pa̱ saba saba ká̱ ɓu te, mmaɓu ka̱ ishi ɓu mma ɓu ɗom pa̱ kang a yà pa̱ u yap ká̱ ova̱. ka̱t mma, wa kada va̱ ìva i nəm ta, i ya ɓu ka̱ chər i ləp aswal i ɓa ká̱ te, wanta nnà kpa. ìɓəl va̱ saba ká̱ ɓu pa̱ sosai te i ya ɓu te i chər i ɓa atak ɓu a yà pa̱ mma re na re pa. amma a yà pa̱ mma pak na ka̱ ashe asang te i yar ayəng, i yang ka̱ yəng ta te ka̱ n wor ɓu na ta pa̱ nnà o yà te ɓu ga ka̱ ìzəzər i da ɓu yi pa̱ toh ìɓəl ɓu fa a ya ɓu ya kang ka̱ nyəng te iya̱m ro ka̱ nɗom ka̱ atak ɓu ida a ya n ɓa ɓu va ta kang kà̱ nyəng pa̱ u yi pa̱ na o yà ka̱ ta te ɓu ga ká̱ nri na, ɓu na ndəng na wanta nnà kpa ìna, ko ɗom te a yà pa̱ ìna saba saba ka̱ ɓu ka̱ nzhi va̱ fa ká̱ te ko a ga che ranggo te alum i wong pa̱ ká̱ tar te ya ìna ta i le ɓa chu nzhi atak va̱ saba ko mi pak i ɓa i ta̱l ka̱ ba sai mi gən na gən kang mi ɓa ká̱ ka̱t, a yà pa̱ alum tar chit te i le i ɓa nzhi. so ìɓəl Ká̱ ìna ká̱ ìva te oza̱ i chika nəm nnap nnəm nzəngtəng, ìva te i yà ji pa̱ chichat amma a yà pa̱ u saba ká̱ oga iya̱mkang ɓu ta te fa ova̱ nəm wa nji ìva nnà kpa ka̱kul pa̱ a yà pa̱ ìna ya ɓu a yiyi pa̱ mmaɓu na ká̱ wò te ta̱l kpak pa̱ a yar ayəng na u yi pa̱ nna o yà ka̱ ta, ɓu ga te ɓu nak awo á na ka̱ ishi ko ɓu kpan na ka̱ ìgigə́l mu bel na i van ko i bel ma a ta na kpa so ki shi nyim ta ka chichat te ova ma ya ka nnap nim ro a ga zingtin ka jo wan ova iya po va sabasaba ka bu te ova ya bu te i nem pa ko ba o dat ka zir mu na kpa So wan ta na in chichat ova i iya i nəm ìva ma a saba ká̱ ɓu amak te ko ɗom te u pa nza̱ apir kaya nggo a ləfər a ləbər a te iya bu te bi myat i nəm pu uyar wu yar yar which i iya i dak iya̱m va u pata a yar pu mbak na ka̱t a so oga iya̱mkang te inya i nəm pa iya pa u sabasaba ko va u va saba saba ká̱ bu te ova i ya bu te i nəm pa o ɓa o nəm nsal ka̱ ìzər bu ku nəm nsal ka̱ va kpa wantana oga iya̱mkang i nəm ko nza̱ apir iya̱mkang nggo i ba pa̱ ìɓəl yà ká̱ ìna ká̱ kukwa ka̱t iya̱mkang wa ìtam ma i nəm nnap zəngtəng iya pa ìtam saba ka bu te ko ma bu ka ga kasuwa te inagam i nya i bi bu bu ga ka na i təm iya̱m va bu nəm pa̱ chichat te yang ka dər ɓu ɓu wan pa lə te lə n zhi nzəng wan ta na iya̱mkang i nəm